Lafo matetika ny légume biôlôzika, zany hoe raha maniry avy amin'ny tany ny légume zany e hoanin'olombel de lafo ny an'ny biôlôzika noa- mendrika ho ananzy ny lafo satria sarotra be ny fikarakarana ananzy fa sisy raha simika manko amnio ka hoe hampitombotombo ananzy foana fa miankina amin'ny fikarakarana ananzy sara no maha sara anazy koà.